بخښنه غواړم، ما سبزیجاتو سوپ غوښتنه کړې وه، خو دا کب سوپ دی. مهرباني وکړئ زما امر سم کړئ که امکان ولري. زه سبزیجات خورم او غواړم هغه خوراک ترلاسه کړم چې ما غوښتلی و. مننه ستاسو د همکارۍ لپاره.